Ley way we can use razor blade some people you go to cut your hair to ley sharp ley barber can use ley razor blade to cut your hair some people can use razor blade even in ley tailor sharp razor blade the for plenty thing once <hesitation> once you ready to cut something you na get knife around you, you can use razor blade to help you and cut ley fast too.